Si man rab bu gën a gaaw. <noise> lëg la lëg dafa gaaw trop <noise> lëg moom dafa gaaw trop ak rab bu gën a yéex tamit si man kakataar la kakataar dafa yéex tamit trop trop trop kakataar dafa yéex.